Amo pinta vaera oguambɨ o japɨpe rupi tenonde ayapota ko <hesitation> amboyeata ko ɨ pintura ndie jare aiparavota vi mbaenunga pintura ko aipota oi vaera oguambɨ ra japɨpe rupi ipora oyekua vaera kua